طبعاً التحكم في أحلامي، وش راح استفيد إذا تحكمت في أحلام الإخرين، أحلامي أنا طبعاً، بدل الأحلام ال(كلمة بذيئة) إللي قاعدة تطلعلي، يعني أحلم أحلام كويسة، وأحلام مميزة أنا ونايم، تخليك تصحى من النوم إنسان رايق، هادي، منبسط، أحسن الأحلام الثانية.